බිංදුව පහ දහය පහළොව විස්ස විසි විසිපහ තිහ තිස්පහ හතළිස් හතළිස්පහ පනහ පනස්පහ හැට හැටපහ හැත්තෑව හැත්තෑපහ අසූව අසූපහ අනූව අනූපහ සීය එකසිය පහ එකසිය දහය එකසිය පහළව එකසිය විස්ස එකසිය විසිපහ එකසිය තිහ එකසිය තිස්පහ එකසිය හතළිහ එකසිය හතළිස්පහ එකසිය පනහ එකසිය පනස්පහ එකසිය හැට එකසිය හැටපහ එකසිය හැත්තෑව එකසිය හැත්තෑපහ එකසිය අසූව එකසිය අසූපහ එකසිය අනූව එකසිය අනූපහ <hesitation> දෙසීය දෙසිය පහ දෙසිය දහය දෙසිය පහළව දෙසිය විස්ස දෙසිය විසිපහ දෙසිය තිහ දෙසිය තිස්පහ දෙසිය හතළිහ දෙසිය හතළිස්පහ දෙසිය පනහ